Ɗum kulle non radar yo gollidoojum e henndu e reeso ndenno ɗum watta so yiya. Kulle kurɗe woni hen wallay. Ley janta ko neɗɗo nani dee e ko sifetee de, ɗo haaɗi. Walanaa ɗun anndal gonngal.